Alkhamdoulilay rabil alamina alla gano gomoundi sakhaba na sakhaba gomoundoy yo koundou gnani, kom angari ko mokhobé, gani o biré mokho, iro sarati. saré mokho siré, odo mani gni odo faba ni gni. Ofabani, khokhona tougounou nŋi makha, guida gnakharou nŋi makha oy kani nokho, ido sara. Gani ŋa o mani gana yarkhaté nthioro igana dougouta, nati guili sokhoba ndou fina guili sokhoba nthiombi, ogana guiri léfdjiri, an mpaba télé missidé gna aganari ana nŋwoundou, khawou diom kha woudiom, kha guiri khana nthiali yilé nkéré, ona guiri, okha lémounou ona guiri, makhanmbanou na guiri, ona saldjirigué nkotou ona sali, onda dougouta, angani ibé ma gni, kinŋwou ŋa, agna ma tougouné kéta agna ma yimé saranté, ana déma ana kholo kou wankhi, ana kharkhamou kou wankhi, an nthiarana ké ana sombi ké bagandi, ana yougou nkhalé mpina bagandini, an mpabani, ana takhoundi bara wala ana kigna, an mpaba ga takhoune dinguira kébé, ana tintondi ana takhoundi ana lafa ndioguéy, ana kharkhamou ndiogua kham, ana ta lémé ké yimé daga mpabani khiri ana mpaba tougounou khiri, sélé mpaba khoré yimé ga nkhassa mpaba daga khiri ana khiri, issou ana lémonou khossa assou khiri inari ina takhou ina kharkhamou <hesitation> intakhari takhounou takhadé, ignopouwa. Ifabani di faba khor iya ntakhounou takhadé, ina sombi ké mini, inda dougouta anké lémné ké ana kholo kou khoro ana kigna sor kompé lakhé ana bara ké séla. Kha wathia, komi ogar ko mokhobé, gani ndaga folamané, ama daga folamané adaga, sombi ngana takhou wathia anganati daga kati woundou, sakhé gniméyantini, akhénkhéna a fogou, akhénkhéna afogou makh fowoutou da. Kéni kitéyé lamanou nŋey kéta, anda kén ndébéra lémé fana ani débéri fila ani débéri sika, faba khoré nga no wala faba tougouné, fabé ké yimé ntakha séféné dé anati pourkouwa, kati foulané ogana khiri agatini i fogou. sara yakharé na khossi guiri koy, a ati fogouwawo atintakha sombi ké moula, ana bay koundou. Kha gana tokh sombi nkholé ké khama, an mpaba yimé dountou dokhono, <hesitation> dount fokono, an mpaba tougouniyantini, ogana dougouta sakh otél ké golé foulané ya débéri otél sokhan nténignay lénki, khassouna kha tongou nŋwoutou, khana daga sokhan nténi. Yilé ngana <hesitation> iganari bané bé gana manké, angana rikani anganati mané khani nlémé foulané angama dagua sokh lénki, an nata a towoya, atowoya yarkhata dima ngana kigné, ana guiri, ana wankhi maga labé, ana takhou, ani yigandé kotou, anda dougouta <hesitation> ani i tépouni londi anadaga sangue bara. Anadaga sanga bara, lémounou kou diopé bono koundou wa, fabé ntakha fo kono sara yakharou gnanda golou kou diopa koundou. ad diopa koundou wa tane, ma goloun nga khoroni kitou, ma golou nga khoroni kitou yo. Yo téréndé ké, lay tini kara yogo ada fo sirondi, mé kara yogo, fo bononté ké ya guébéni foné, passkeu <hesitation> mani khani nguéti fo bononté ké ya guébéni, ana lémé nthiara, sarandi mokho siré, ana tonŋwo dina, ay salini ay soumini. ay fofo, kota bané ari ma nŋa moula na ndaga téré kilé, nata ndanŋa ah lémé, anga télé téré kilé anti wala na fay fina katan nga télé, passkeu ntakha tou angana daga anga yankhana nokhou bé, anagni araygnana nké matougounéy no wala nkhokhonéy no wala nguida gnakharé nŋa no yimé alay yankhéy, mais isskeu ikha dinguira nŋa makha angana daga anga gnaneno, wala isskiy romou kou kha, iy mou iy dounŋéné angana daga kom mouké gnananŋa, karanké gnananŋa iy dounŋéné andi ga kefini kompé ké, lémé sébéri folamané, ndi nhakhilé na méeeee karo. Séla ngami nkouta sou, rémé ŋa angui ntérinkana angani ntérinka kén nokho, kotay rini gnima ntadanŋa lémé, wathia ké ndi khibariukoussou réglé dé. Anma tougouné da ma khoré, wala an ntata wathié ké tata na mbissimila, ina angana gni télé kounŋa, nŋa sofoyogoni konaŋa ŋa tontona ntoro ké, angani nthiofo kou térinkassou inchalla rabi ang gna, bana térinkéyé ni mané angana sara angami sara kouta guila lamané, anga tél saféri gouné angadi térinka. Fana angana daga anallah botou, ana angadi kou béni gni no kadounko ani doro, igagna akhi sou tane ani doro, angani doro angana gni télé nokhou ana séré, yarkhaté namakha yiga mpalé, gnakhamé namakha yiga mpalé, angan koun nthiguindi rék, lémé an téla. Igana lo golé nkha, alaga débérini a débéri, khari gama lo angana woriga golignaŋa daga kéfi ana goligna angana golignata alay nowoyé gnana nda, angana fofossou mourou anta kouménéy, ana douroukhoto kha, wakha féyi makha khori, toussour rék ana simé da mpalé angana simé da ma da mpaba, tane, nlémé anga fofossou foutou rek angana fofossou gnaga alay gnana nda, angana kou sofo mougou angana daga saféri gouné inchalla rabi ado alla kité ngana gomou anŋa gnana.